जस हमारे डरके कुत्ते भी होन तो टेटु कुट्टेक टीश से चालीस मिनट लग वियायम की जरूरी होन। या तेतु कुत्तेक तिस से साथ मिनट लग निंद चेयी भेटी। कुत्ते बेरी जो हर दस व्यायाम नू क्राले ना तो कुट्टेक बिमारी भी होई सको टेटके हादी मुंज दिकत भी आई सको।